Zakonisht, kaloj rreth trenta minuta në ditë duke bërë ushtrime fizike. Kjo do të thotë rreth duecentodieci minuta në javë, pasi përpiqem të stërvitem çdo ditë. Aktivitetet e mia përfshijnë vrapim, not dhe stërvitje në palestër.